كنفضل نعمل مكالمة هاتفية هكا غيمكن ليا باش نوصل الرسالة ديالي بكل تلقائية و بوضوح يعني ماغديش اكون شي سوء تفاهم و كذالك غيكون واحد التوصل مميز بيني و ين الشخص اللي صيفت ليه الرسالة يعني اللي تواصلت معاه فالهاتف احسن من الرسالة